اه الأدوات <hesitation> خد خيط وإبرة بنفس لون الق السورية، <hesitation> تبت الزر حط الزر اه في مكانه مرر الخيط في الطبجات متاع الزر شد الخيط كرر العملية حتى يتثبت كويس تثبيت النهائي، أعجد الخيط التالي باش ما يتحلش.